عالم بلا كوارث طبيعية باش تكون الكوارث صفر ولما تكون الكوارث صفر فمـ- فلهذا ما فيش اي يعني ضحايا بشرية. مثلا زلازل والا فيضانات والا كوارث ثانية زي حرائق متاع الغابات. هادي كلها حاجات يعني تؤدي ان الخساير البشرية هلبه هلبة يعني